Emi naftira e jik, emi naftira e kuujeji ɗi kewtay bono nayi yaago jowi, e woodi hypo, e woodi omo, e woodi dettol, e woodi klin, e ko lutti.